Jadi <hesitation> peran kesabaran dalam mencapai tujuan itu cukup penting sangat penting <hesitation> kalau orang dalam dalam berbuat atau bikin sesuatu bikin satu barang itu atau mo capai satu barang satu tujuan kalu dong tara tara sabar berarti tara akan sampe depe tujuan tara akan sampe karna setiap perjalanan setiap usaha setiap keinginan itu harus lewati depe kesabaran yang dimaksud dengan kesabaran ini di situ ada proses ya proses itu kadang butuh waktu <noise> a waktu ini yang harus bersabar a proses itu kadang butuh apa e <hesitation> <noise> butuh butuh susah butuh merasakan pahit pahit manisnya itu depe <noise> proses perjalanan itu di situ ada kesabaran makanya kesabaran itu torang bisa ibaratkan dia itu seperti nikmat. Karna kalu tampa kesabaran torang tara bisa gapai kenikmatan yang ada di ujung sana yang ada di ujung tujuan sana yang ada di di ujung harapan tadi itu kesabaran kalu tong mencapai tujuan <noise> mau mencapai kebahagiaan mau mencapai kesuksesan harus sabar karna sabar itu dia seperti apa kalu makanan itu bumbu pelengkap <noise> untuk tong merasakan nikmat makanan itu harus ada bumbunya ada depe bumbu begitu juga dengan dalam kesuksesan dalam usaha sabar itu depe bumbu karna dari bumbu ini orang itu bisa dong carita i makanan ini dia pe sadap dia pe padis dia pe enak depe garam lemon tadi pas tapi kalu dalam usaha ih kita pe perjuangan kamarin itu memang <noise> banya yang yang kita bisa jadikan depe hikmah karna ada e depe susah ada depe lama ada depe ana a ini yang depe bumbu depe nama bumbu itu dia jadi pelengkap. Karna dengan adanya kesabaran maka ada cerita dalam proses <noise> mencapai kesuksesan proses mencapai tujuan itu.